Bha, custa pura esti ua bella domanda! Deu penzu ca chi podiu viaggiai commu a essi in dogna patti in su mundu <hesitation> non du esti un logu scetti in cui cheriu essi. Par esempiu m'ada prasci meda essi in Africa, poitta mi prasci meda sa sa cultura e sa differenzia de vida chi du esti <hesitation> tra nosu <hesitation> e is personasa chi bivinti in Africa, speci in alcuni localidadi de s'Africa. <hesitation> Penzu ca, <hesitation> dui funtisi meda biddasa bella de briri e de vistai e du esti ua cultura meda meda differenti de sa nosta, in cui si pointi apprezzai <hesitation> is cosasa pru de basi, ma chi funtisi is cosasa prusu importanti. <hesitation> Mi prasci meda bi de i logusu differenti de sa, de sa cultura cosa mia, de sa bidda cosa mia poitta penzu che poi nosu podeusu imparai meda de sa diversidadi. Chi penzu per esempiu a is pippiusu chi bivinti in Africa e is pippiusu chi bivinti in Italia <hesitation> su chi m'esti u pagu differenti poitta. <hesitation> in Africa is pippiusu teinti <hesitation> pagu, me in meda casusu funti prus cuntentusu de is pippiusu chi bivinti innoga. <hesitation> Mi ada a prasci si bi meda biddasa de s'Africa, m'ada prsci bi <hesitation> su mari in Africa, me su proprpiu m'ada prasci bi su desertu, m'ada prasci a bi meda iddasa, sa cultura, provai sa coghina <hesitation> m'ada prsci essi pura in America ca esti totalmenti differenti de s'Africa po biri appuntu ua cultura meda meda differenti de sa nosta <hesitation> e poi a su propriu m'ada a prasci essi in altri biddasa commenti su Giappoi che teinti una cultura meda meda differenti de sa nosta.